ये जरूरी नी छा सभी जानवरों की आँखें होंदी मैं जान्दु चू यन जानवरों का बारा मां जै की आँखें नी ची